Ngaye esiku lyandje ohali kala ewanawa. uunene tuu ngele ndazamo ngaa megumbo andiya kiilonga, nde shingaa ndili pokafundepo mpeya, tate gwaandjetu ho ta dhengelendje, shaa dhengelendje, ta pulandje kaa kutya owuuvite ngiini, owulipo ngiini, itandi ehama, ashike ota pula ndje ngaa kutya, naashi wu wwete ta dhengelendje owu wete kutya omuntu ngwiya ayelukwa ngaa, ohandi kala nduuvite nawa kehse ike esiku pethimbo lyoka fudhepo kandje ta dhengelendje, esiku lyandje ohali kala ewanawa nayi, natango otshiima shoka opo esiku lyandje li kale ewanawa tsha gwedhwapo, ongashi omasiku ike omatala tala shaashi ngaye omuntu gumwe ngu nda tshitwa ndoole iilonga, omuhona iithanandje ike kutya okwaala apendje iinaku gwanithwa yimwe ya gwedhwapo shaashi okuwete kutya onditshi iilonga, esiku lyandje okwali ewanawa, okwali nduuva nawa tshili shaashi ngaye omuntu gumwe ndoole iilonga, kaandole oku kala tandi longo ndele ondili itshewe mpeya nda mwenapo kandina sho te longo Oondole oku kala shaa ike nda longo otshilonga shi, ngaye otehi kotshikwawo, tsho otsho nduuvu, esiku lyandje lyeende nawa nduuvu nawa shaashi onda pewa iinaku gwanithwa yimwe yagwedhwapo, iilonga mbyoka apendje, okwafa ike a kala atala momutima gwandje, iilonga mbi apendje ombi ndi hole okulonga nayo ndi yi hole nayi, natango otshiima tshimwe ndi hole, hatshi vulu kweeditha esiku lyandje nawa, onge nda mono omuntu ngaa nda kala ndaala okumona, nda mona ngaa kutya ah, omuntu nguno handi muuvu ike ndele kandi m'tshi, ondaala okumumona, ndele tandi mumono ike esiku ndoka kutya oooo, nani omuntu nguno otsho eli ngino, natsho ohatshi kala, ohandi kala nduuva nawa shaashi omuntu owakala waala wum'tshuwe, ndele esiku ndono owemu mono ike, natango esiku lyandje ohali vulu okweenda nawa nge aantu yeya oku talela ndjepo, ohatshi kala otshaanawa shaashi thimbo limwe ohamu kala mwiidhula thana nale, po opo ngaa hamu nono nompito hoku kala ngaa mwapopya kombinga hiinima mbi mwaala oku popya Natango shono ohatshi kala tshuubiti thendje nawa shaashi aantu yamwe okwali azapo nande uule wethimbo aha ngaa nande okuli okwa kiilonga kondje hiilongo, he teya ne temu lombwele nande omahokololo ngaa kutya hwiya shi hatshi ningwako otshike, ngano oho mono uunongo wumwe, kwali wutshi kutya kiilongo nande okuli hono ohaku ningwa tshee, nena muyo, ohwiilongomo tshindji, hwiilngom otshindji lela, ngaye shaa ya talelendjepo ne ngaye andiya, andiya ningile ngaa shi hatshi ningilwa ngele omuntu eya eku talelepo nangaye andi vulu ngaa, andiya telekele nawa, yo nayo taakala ngaa yuuvite nawa ngashi ngaa ngaye nduuva nawa sho ya ta lelandjepo.